Ngilangeeru do naftira hunduko majum ha modugo nyamdu. Ngilangeeru do mari hunduko manga, yajjudum, kanjum on hokkata dum sembe nangugo liddi ha ndiyam. Dum do mari nyi'e chattude je pusata iyal kala ndabbawa dum nangi pat.